Ku sa küsüt mu käest, et kas ma arva, et pingviiniq pidänüq nimetämä määntseski tsirgus, sis mul om rassõ vastadaq, selle et maq olõ terve elo arvanuq, et pingviiniq ommaki tsirguq.